Oziq ovqatning hazm bo'lishini osonlashtiradi va probiyotiklar bilan boyitadi. Bu usul ko'pincha <noise> ta'mni yaxshilaydi va oziq ovqatning saqlanish muddatini uzaytirishi mumkin.